باش ندير الماكلة اللي تعجبني نرفد بطاطا انقشرها نغسلها، نقسمها حبات صغيرة، انحط الزيت في لابوال يسخن، اندخل البطاطا انخليها تخلي و انديرلها شويا ملح كي تكمل نقطرها ونديرها في الصحن و ناكلها.